Amitwogik che achame eng' sapeet nyu, ko kimyet ak cheko, ko rook ke pa eng' kemosto ni nipo iin amitwogik alak kora che achame ko mi yu pendo amu ka mii ka mii kiakiik kaa, ka mii a kiakiik kaa yu ko tokol, ko inn amu ka mii kiakiik ko matakosani pendo ang' akai miising ko acheek ko kii kiilchi kimyet ak cheko amu ka tukuk che kinyor che kiae eng' kuurkat ke yai peek eng' kaa cheko ke kee eng' kuurkat, <hesitation> kimyet kenyoru, ko eng' komasta niin pa iin kap pendo, ko ka- ka pendo amu kamatapos anyo pendo kaa amu mii neko. mii ng'ororecho, mi ku ingokai, ko ke chome nii achame ane kimyet miising a- a- ak pendo amu iin kimyet ingyu ak pendo eng' komosiin amu iin ma ki kosani amu ka mii ka mii kiakiik kaa, ko iin eng' pendo ak- ak- ak- ak sa ak mising ku mee pendo ak marakwek chu amu pelyo ake tukul amu amit tukuuk che kikole kurkaat, ko kiakiik ke- ke pae eng' kurkat ko ma ta kikosani ako meleen kele iin maka ile ooh kapet siling'iit nepo aalen, olo. ichutuun eng' kurkat yu ko ka araa ko me eeny eng' kenyiit ko me eengchi lakok kuuk, ko ma ko sikee ne po <hesitation> aa chatak anyun che a paipachinii anee eng' sapeet nyu.